أعتقد أقدر أزرع بعض الطعام, خاصة الخضروات السهلة مثل الطماطم والخيار, وأول شي بختار مكان تكون فيه الشمس جيدة, والرطوبة مناسبة, وبعدين أجهز التربة بزراعتها وتحضيرها, ثم أزرع البذور وأرويها بانتظام, وكمان أحرص على رعايتها ومراقبتها قدر الإستطاعة, وأستفيد من المحصول وأتناول طعامي الطازج.